Tikal ihóna xhuxhini chí, ihóna xhuxhini tiná xi ihó nuti ná xhini na chu ihó cha nguená, texhiatí tiñukeno xakotonri noxhiná xhi yu ni kuná chú ihoná chú ko iná yuté xhini tiná xhi ihó.